घरत् हेल्दि पिज्ज बन बोले क्ससै क्सस्, बेस् हज्जत् कर। खधरन् मैद थैद् गौहिर् क्सरहि ब उत्तसोब् क्सरहि लोले बेसि हेल्दि होबो। हेइ दिन थिन् छैत् बन बो परे। क्सस, तोमतोर् क्सस्, रेअद्य् मदे पिज्ज क्ससत्, सिनि अरो पिज्जर् पिज्जर् बितोरत् थके। हेइ क्सस, तोमतो, अलोप्, जोलोकिअ अरो, बेसिल् पत् दि निजे बनौक्। हेल्दि त्रिप्सिन्ग्, ग्रिनि ते वेजि, ग्रीन् वेजि, अरो चोर्न् मुश्रूम् दि बनले मज बोहिबो। छ्हिच्केन् ब पने दि प्रोतेइन् बेसत् कोरिबो परे। छल्म् छीसे, एके बुर् लोव् फत् मोज्जरेल्ल ब चत्फिश् छीसे दिले हेल्दि होबो। भेसि हिस् पिज्ज बन चलोरिएस् बूम्।